Fomba fandrahoagna sakafo tsy asiagna hena fa misy zay rehetra raha jiaby ilaigny de mahandro voamaigny anao atao masaka tsara, malemy tsara de asiana legima, zay zao no tegna mety indrindra.